على حساب المعرفة تاعي الدينية الكون اصله من الله بصح على حساب معرفتي العلمية معنديش إدي كبيرة حنا نڨولو بار فوا الانفجار الكبير بار فوا نهدرو على التطور مي مكانش اون اكسبليكاسيون لي نقد نهدر بيها و راني سارتان منها